Unha abella velutina.

Pois vou ao cine menos do que me gustaría porque teño dúas fillas pequenas e é moi difícil ir ao cine con nenos.

Pois gustarí- como tradición que non me gustaría que se perdese é o o de o do baile galego, o do baile rexional. Debería ser unha asignatura obrigatoria na escola, que os pequenos e pequenas non tiveran unha opción de elexir se queren ou non queren bailar, que todo o mundo, polo menos soubera, da igual que despois non te dediques ou non o fagas ou non o practiques, pero que souberan todo o mundo bailar baile galego e tocala pandereta, xa non digo tocala gaita, que tamén, pero o máis básico.

Pois era un día moi bonito, moi- con menos, moitísimos menos regalos que dos que teñen hoxe, que eu vexo que teñen os meus coas miñas fillas, pero aínda así era un día feliz, con ilusión i que o pasabamos que estabamos agardando todo o nadal que chegara o día de reis.

Si, con debíase comer con moderación incluso comer o menos posible hamburguesas, pizzas, todo esto que tanto se consume e, sobre todo, na xente nova, nestes momentos.

Pois as dificultades que enfrontan as persoas emprendedoras na miña zona, posiblemente, sean tema de permisos, de licencias, de falta de información ou de do que sexa, non?, que a veces se ven agobiados ou se ven, como que lle tira para atrás que non teñan, que no o non estar ben asesorados.

Non, eu creo que na miña zona estamos cubertos, no, no, no tema do servicio público <hesitation> se está, se está ben, funciona ben.

Pois as casas da miña zona son, vivo nunha aldea con moitas casas, non son núcleos pequenos, <hesitation> separadas entre si, pero bueno un lugar moi pintoresco.

Nunha cociña adoita haber <hesitation> platos, vasos, <hesitation> a cubertería, tenedores, garfos, culleres, <hesitation> non sei que máis se me ocurre. Un fregadeiro, unha mesa, sillas <hesitation> etcétera.

Pois cambiaron os medios de comunicación que xa casi non temos cal elexir para, non sabemos cal imos ver para para, cal elexir i eso é debido ó gran variedade <hesitation> e e abundancia de cousas nese sentido, no no sentido da comunicación.

O meu principal medio de transporte é o meu coche, o teño que usar para traballar e para deixar no cole e o transporte público o uso moi pouco.

Creo que se debería fomentar e de feito se está fomentado o emprendemento entre mulleres. Creo que xa se está fomentando, eu traballo neste sector e penso que as mulleres <hesitation> xa solo por ser muller temos unha serie de ventaxas <hesitation> a hora de emprender, non?, de axudas <hesitation> e demais.

Pois gustaríame cociñar ben que é algo que aínda o teño pendente.

Con que frecuencia uso o teléfono móbil? Pois, desgraciadamente, a diario, moi ao meu pesar.

Pois o meu mes favorito, posiblemente, sea o mes de agosto, polo tema de vacacións, de verán, <hesitation> bo tempo. En xeral por eso.

Pois cando era nena eu xogaba ao xogos tradicionais que se xogaban na miña época. Xogabamos a goma, a corda, ao pilla pilla. Non tiñamos nin a mitá nin o vinte por cento dos xoguetes que teñen hoxe os nenos, pero aínda así, eramos mo-xogaba- eramos moito máis prácticos i i eu sigo pensando que o pasabamos moito mellor que o do que o pasan os nenos agora.

Pois as escolas e as familias axúdanse, deberían axudarse mutuamente na educación dos fillos porque <hesitation> lles da unión, é dicir, familia e escolas deben estar unidas para a boa educación dos nosos fillos o que sería, o que é a comunidade educativa.

Gústache montar en bicicleta? Bueno, gustábame montar en bicicleta, aprendín cando era pequena, hoxe, evidentemente, fai moitos anos que non monto en bicicleta, de feito, teño as miñas dúbidas se sabrei ou no sabrei andar e aprendín cando era pequeniña.

Pois as noticias falsas deberíanse combater tomando conciencia por parte de quen emite ese tipo de historias, ou sexa, non publicar ese tipo de cousas nin deixar, o sea, agrandar i os medios de comunicación, ou quen sexa, agrandar máis a bola, o bolo que se que se fai no seu momento, non? Intentar contrastar, <hesitation> non facer caso desas historias.

Como pago: en metálico, con tarxeta ou co móbil? Pago <hesitation> coa tarxeta, pago en metálico i pago coa tarxeta, co móbil nunca.

Pois comprar por internet é algo que non me gusta, pero que si que fixen nalgunha vez, na miña ocasión, non sempre saín gañando, pero, bueno, nos tempos que corren considero que <hesitation> é algunha plataforma moi usada pola xente, bueno, <hesitation> non sempre é a mellor opción.

Estresante do meu traballo son os trimestres, as fechas ou presentar impostos en plazo etcétera etcétera.

Si, vexo a televisión galego, en galego, basicamente informativos, non teño tempo para ver máis. Que que contidos creo que faltan? Ao mellor máis programas, programación máis infantil, para os nenos, en galego, que sea do seu agrado e demais.

Si, cre- considero que de debe fomentar, deberíase estar fomentando o emprendemento con esas axudas que hai para <hesitation> facer iniciativas e demais. Creo que no se poden queixar a xente nova da das axudas que teñen para para o emprendemento.

Si, picoume alguna vez unha abella, unha avespa, i a dor é insoportable.

Pois o tipo de música que me gusta basicamente ghust- gústame a música española, música pop e española <hesitation> e a música en galego tamén me encanta.

Pois a rapazada antigamente na miña zona xogabamos ao fútbol, xogabamos ao pilla pilla e xogabamos a a goma, a corda, as bolas, ao truco, <hesitation> bueno, xogos <hesitation> que basica- basicamente os memos xogos que se xogaban no rural fai uns anos.

Pois non levo ningunha.

Pois a matanza non se facía, aínda se fai, na miña casa aínda se fai. <hesitation> Pois <hesitation> é un hab- un hábito que aínda na miña casa aínda se sigue facendo <hesitation> hoxe en día, pois matar o porco e logo despezalo e logo gardalo no conxelador, no arcón, e logo facer os os reixóns, facer os chourizos e pouco máis.

Estou orgullosa das miñas fillas.

Non, como podemos asegurarnos de que os estudiantes sexan amables entre si? Bueno, xa no é unha cuestión de que <hesitation> un estudiantes non, debemos asegurarnos que os nosos fillos sean, educalos desde o respecto, o respecto as persoas en xeral, sexan da condición que sexan, <hesitation> da igual que seamos estudiantes, que que seamos traballadores, que que seamos pensionistas, o respecto debe existir sempre.

<hesitation> Gústame leva-las miñas fillas ao colexio. Ao colexio xa non vou neste momento.

Rosalía.

Na miña zona, que tipo de migración hai na túa zona ou no teu país? A migración, basicamente, é a Sudamérica.

O iogur, a miña sobremesa preferida, o iogur.

Pois celébroo coa miña familia e cunha comidiña, un postre, unha tarta, unhas velas... <hesitation> familia basicamente.